Mayu es un mes de frorencia pos en tolos sentíus. Alo primeru la nacencia dela mi esposa quería, el día sieti, tamién la mi nacencia, el día nuevi i, de contau, el día que mos casemus, el día quatru. Ai ya cinqüenta-i-un añus del casoriu peru siguimus juntus viviendu i recordandu los momentus vivíus assinque mayu es el mes que nusotrus más desfrutamus dendi siempri.